"विश्वास" शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे भरपर्दोपन, निष्ठा, आत्मियता आउ निडरताके भावना अइता। विश्वास कहलेक कुइ व्यक्ति, विचार, सम्बन्ध वा सिद्धान्तमे दृढ अवस्था रख्ना हे। यी दुइ व्यक्ति बिचके सम्बन्ध ओहके मजबुत बनैना आधारभूत तत्व हे, चाहे उ पारिवारिक, मित्रता वा सामाजिक सम्बन्ध काहिक नाहोबे। व्यक्तिगत स्तरमे विश्वास आत्म-आस्थासँग फेकुन जुडल रहता। जब हमरे अपनामे विश्वास करती तब हमरे चुनौती भरिन सामना कर्ना सक्षम हुइती। समाजमे विश्वास कहलके पारस्परिक इमानदारी, सत्यता आउ प्रतिबद्धता हे, जौन सशक्त सम्बन्ध निर्माण करता।